بفضل الموت قبل شريكك ولا بعد؟ أعتقد أنه أنا أبي أموت قبله، ما أبي أشوفه يعاني بفقداني. بس بنفس الوقت، فكرة أني أعيش بدون شريكي تصير صعبة وايد وتعور وايد.